E maani fast food restaurant kan hei nísi raasu. E tsao min tete, fried rice tete. Tidang-tang tete kan siyam danu niya e grilla, yaan kan momo grill tete niya. E saa tepo nísi enkim, tsirong-tsirong teka stituru niya. E street food teto kadu flame niya, til eti teto e. Kadu duin ka eti na. E aidang diya kan pani poli tepo nísi le. Tsao min tetu niya tisgan tsao tepo nísi saa enk saa ponen ka siyam tete e ka siyam turani.